A yira ra ni honu, aba ya mi wa hɛ'a, aba vɛlo yuradɛso wa, abun din yuraso ma bemi a veni bɛ ba ere,a bin be ma he be bɛ'a ere. Aba tuan wa si'a a tuan lomi vɛ a tuan wa si'a, atuan lo bin suani, tuan lo han'an lobin bɛ se. Aba lo mi vɛɛ bin zuan ami zo, aba wa vɛsiwɛ. Lɛ ma hɛna ho yu,a ho domi ɲu a ma benɛ, abunh hamanian ho matete a bɛ'a zana aba lubuo a hasona.